Gaani wala dooni, waŋkaŋ bisa afo. Toh i kulu akiida dayno kaŋ, waŋkul kaŋ ni na ni boŋ daŋ ni ga te. Amma gaani wo, ba ni ga dondon no gaara ma dooni dondon da i ma ne ma gaani dondon. Gaani naŋ kulu kaŋ ni coro baykulu ra baŋkaŋ ni ga hawu da baŋkaŋ ni si hawu kulu ni ga hini ka te a ra. Da ni na te a ra ni di mo wadin man te. Amma dooni, ba jama ra no ni ga hini ka te zama sabida dooni mate kul kaŋ caw yaŋ go no ba jama goono no ni ga hin ka ci, baikulu ma'ma. Amma gaani, ni ga ka'ka furo jama ra baŋkaŋ ni ga hawu da baŋkaŋ ni si hawu kulu ga di k'a wundi ga di ka jabal-jabal ga di ka wundi ka bute ɲewu, toh wadin alsilaama taray ba afo a man za da. Gaara day doono wo day, ma za day i baray kaŋ a gano shawa ma za doono za yaŋ wo a bisa i ma ne ma ka ka furo jama ra ni ga di ka zuru ga di ka wundi a gonda daama ka ba i ma ne ma wundiyo te, ma gaani wo te. Amma dooni wo gonda daama-daama ka baa i ma ne ma gaani ka dira ka wundi a bisa daama-daama i ra. Barfoyaŋ mo hiddeso ɲga ma gaanu da ɲga ma doonu zama gaano wo a bisa ɲga se a ga no ɲga ga du nooru i ga say ɲga se nooru ɲga mo ɲga ga za. I ma ne ay wane wo, ay a ga waani ya-cine a ga waani ya-cine toh ni di wadin a man te ma hanse ni gwara.